Mi mbaran mo titi am pat be sembe am, ngam mardo sembe wawan nauna kala mo torrata mo be himbe woni les mako pat.